Par mijam shijluck iluck atetuan par tamajtiok xiok partakmaj majpok imbej atetuwan puesh par majikiske pues kimuisky pues yam xilok najda maj jiks nichich iluck.